أنا أفضل إن يكون عندي عشرين شقيق، طبعًا. لأن الأطفال والإخوة عزوة، عزوة طبعًا. إن الشخص يكون له عيلة كبيرة وعنده من الإخوان وعيال إخوانه. وعنده عائلة كبيرة <noise> تنفعه وقت المشاكل، يكونوا له عزوة و <hesitation> يعتزي بيهم. ومحتزم بيهم في وقت الازمات، ولا نخاهم جوهم، جبايل كلهم.